Gueno noo meen ju ujun comida tradicional ña nuhun na mee ña mee ujun nameen ndioo ujun ndundiquɨ na mee ndundiquɨ ndioo na mee nda ndandiquɨ maan ndioo ni quito na yocu variado io canuun quee ya ndavi ndioo te ndioo ndanee tiaa tiandacaa ni ndionahni ndioo cuu variado teo ai na mee yee yee jecuu nutritivo ndeme ia yejia ndu vico ndundiyɨ ndendi ia olo yuu yutu ndahvi chun uan jiin inde mei an ja io ndu vico Comida yɨɨ in ñuun ya naraxee na mee nda cuu vico yee mee barbacoa nde mei juña jachi guehi cun cuaguee juje ian comida xii nia tunum gia cuñu sindiqui niñajii ñahan nde xuxu ñuun ñaan comida ji yejina naa ñahan yoo vitu ña